Weshind ooo bombeni kwa kia kwahara sabuni kwafia makwo. kwa lekelya mringa ukasambia kwamakwowafu eka memela. ukatakoko kimokito mringa doko ukamefunga hondungusha yaoko kimi. ukaelelilya kwakotingie kisa chafunga mringa.